Ҳавои Аргентина хеле гуногун аст, зеро кишвар дар шимолу ҷануб ва кӯҳҳои Анд паҳн шудааст. Дар шимол ҳаво гарм ва тропикӣ аст, вале дар ҷануб, махсусан дар Патагония, ҳаво сард ва хушк мебошад. Фасли тобистон дар Аргентина аз декабр то феврал аст, вақте ки ҳарорат метавонад хеле баланд шавад.